Waaw bëy, nag, rab yi bëy ak nag si boppam <noise> tamit <hesitation> benn la rek, ndax bëy ak nag <hesitation> loolu moom boobu <noise> moo gën a <hesitation> yomb pour borom xàmmee doomam sax. <noise> ndax moom da- daf ko ëmb ci biiram <noise> daf ko ëmb ci biiram si jamono bi mu <hesitation> si jamono bi mu ko war a ëmba ci biiram bi ba waxtoom mot mu ngee dund si biiru yaayam. Yaay bi jur ko, mu tëdda, mu defaral ko boppam <noise> ba mu ba mu ba mu mën a jóg taxaw, gisut dara lu dul yaay bi, yaay bi gisul <noise> yaay bi moom kooku duy kenn du werante <noise> ndax xam na li mu jur. <noise> Ndax moo ko jur defar ko ba mu baax, mu taxaw, mu mu jox jox jox ko yoon <noise> may ko àpp pour mu mun a taxaw nàmpa. Mu koy nàmpal, di ko bàyyi xel, kooku fu mu bugga xàmmee doomam rek daf koy xàmme, ndax moom moo jur moo ko êmba, jur ko, toppatoo ko, di ko nàmpal, su xiifee moom moo koy jox mu lekk, kon kooku war na mun a xàmme luy doomam. Doom bi it war na mun a xàmmee luy yaayam, ndax <hesitation> xet xet xeti xeti doom ak xeti yaay, yaay daf koy xam si doom, doom daf koy xam si yaay <noise> <noise> <hesitation> sab sab sabi sa- sabam sax walla ooteem sax comme ñoom ni ñoo wax ni ñoo wa- waxee kenn bu bu nekk war naa xam su fekkee yaay bi moo wax walla doom bi moo wax <noise> loolu <hesitation> mayu yàlla la rek. <noise>